𝖪𝗁𝗎𝗆𝗂𝖺𝗄𝖺 𝗅𝗂𝗄𝗁𝗎𝗆𝗂 𝖼𝗁𝗂𝗋𝖾𝗍𝗌𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗂𝗆𝖻𝖾𝗋𝗂 𝖾𝗒𝗂 𝖤𝗌𝗂𝖾 𝗇𝖽𝖾𝗄𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺 𝖾𝗇𝖽𝗂 𝖾𝗆𝖻𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗂𝖺 𝗒𝖺𝗇𝗃𝖾m𝗈𝗆𝗎𝗌𝖺𝗄𝗁𝗎𝗅𝗎 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖺𝗏𝖺𝗇𝖺 <noise> avana 𝗇𝖽𝖾𝗇𝗒𝖺𝗇𝗀𝖺𝖺 𝖤𝗌𝗂𝖾 𝗇𝖽𝗂𝗄𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺 𝖾𝗏𝖾𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖺𝗏𝖺𝗇𝖺 𝗏𝖺𝗍𝖺𝗋𝗎 endi 𝗇𝗂𝗇𝖺𝗄𝗁𝖺𝗇𝗒𝗈𝗅𝖺 𝖾𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗂𝖺 𝗒𝖾𝗐𝖺𝗇𝗃𝖾 𝗇𝖽𝖾𝗄𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗌𝖺𝖺𝗇𝖺 𝖾𝗆𝖻𝖾𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗈𝗆𝗎𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺 𝗏𝗐𝖾𝗐𝖺𝗇𝗃𝖾 𝗇𝖾 𝗏𝗎𝗏𝖾 𝗈𝗏𝗎𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺 𝗏𝗎𝗅𝖾𝗇𝖽𝖺𝗇𝗀𝖺 𝖺𝗆𝖺𝗇𝗀'𝗈𝗇𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗇𝗒𝗂𝖼𝗁𝗂 𝗏𝗎𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺 𝗋𝗐𝖾𝗇𝖽𝗂𝗄𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗄𝗁𝗈𝗅𝖺 𝖾𝗆𝖻𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗅𝗂𝖽𝗎𝗄𝖺 𝗅𝗂𝗄𝖺𝗅𝗂 𝗅𝗂𝖾𝗇𝖾 𝗅𝗂𝗅𝗂𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾𝗍𝗌𝗂𝗇𝗀𝗎𝗏𝖾 𝗍𝗌𝖺 𝗏𝖺𝗇𝖽𝗎 𝗏𝖾𝗌𝗁𝗂𝗌𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗎𝗏𝗎𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺 𝖵𝗎𝗇𝖽𝗂 𝗏𝗐𝖾𝗇𝖽𝗂𝗄𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗌𝖺𝗇𝖺 𝗏𝗎𝗏𝖾 𝗈𝗆𝗎𝗄𝗁𝖺𝗅𝖺 𝗏𝗐𝖺𝗏𝗐𝖺 𝗏𝗐𝗈𝗄𝗁𝗎𝗄𝗎𝗌𝗂𝖺 𝖺𝗆𝖺𝖿𝗎𝗋𝖺 𝗄𝖾𝗉𝖾𝗍𝗂𝗋𝗈𝗅𝗂 𝗄𝖾𝗆𝗂𝗍𝗎𝗄𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾𝖾 𝗄𝖾 𝗉𝗂𝗄𝗂𝗉𝗂𝗄𝗂 𝖺𝗅𝖺𝖿𝗎 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗎 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗄𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗄𝗁𝗈𝗅𝖺 𝖾𝗆𝗉𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗆𝗎𝗍𝗎𝗄𝖺 𝗄𝗐𝖾𝗐𝖺𝗇𝗃𝖾 𝗈𝗆𝗐𝖾𝗇𝖾 𝗌𝗂𝖾 𝗎𝗆𝗐𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖾𝗆𝗉𝖾𝗇𝗂𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾𝗌𝗁𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗌𝗁𝗂𝗇𝖽𝗎 𝗌𝗁𝖾𝗇𝖾𝗌𝗁𝗈 𝗌𝗁𝗂𝗅𝖺𝗇𝗒𝖺𝗍𝗌𝗂𝗌𝗂𝖺 𝗌𝖺𝗇𝖺. Maisha kanje keveveni kenako. Alafu ishindu shinti shinikombango sana, ekhole embeli weneyo eafungulee aetsitsu tsa vana, vana vavulaa ewavo, vavula evevun vavula avantu voo khuvalindu avafungulire eyitsu yavo, nende avantu volohuvechesia nende kila eshindu shavalenya khurumishira. Nakisheendi enti ravere sawa wenao nava nava vulai sana. Shindu shindii khandi shenenyakha khole, nenyanga vana vanje vanava ninavo vivekulie account isewavo ise. Isekhuvavishiranga mangondo kavo kabaadae navatukha khu- khosoma nakhanyakhanga ombo tsisendi shina tawe, shichira kila omuntu alava nende asasendi tsitse nomba mangondo mm. muaccount mumwe. Fundu fwenofo nifwo fwene kombanga sana ekhole khumiaka makhumi kali ivweni iyo. Shindu shintu shenenyango khukhota ni nakishe endi wofu avevuri vanje nivombashire eyitisu indayi yene yavorome nyamo tsa veurire vulayi vwene ivinende kila eshindu mutsu. Sivalanyakhanakho ombuu vatsie iwanyi khuteka iwanyi nomba khukhola shindu shasishosiwanyi tawe nende khandi evafungurira ebiashara yavo, kheavevuri vevavo vanyole avundu wokhwitiririao khunyola amang'ondo kokhukhola efindu fwewavo. Khandi ndenyanga avana refu, vatit vewanje avo, vosi vasomire vatushirakho avundu avundu, emukulu eyio, va- vala vavere nende biashara yavo valanyolanga tsisendi tsavo vakhanyakhana sana tawe.